Tu̱u̱ nkwang a kam ne̱ nangji̱ e̱ atti̱n nangji̱ e̱ atti̱n nɪbi̱ bikel ke̱e̱di̱ adure tu̱u̱ nkwang a kam ne̱ yaa me̱cce̱l nangji̱. Di̱ ka nkwang na kwatake̱ maa lamki̱n na kumbiyo di, shii mmaa lamki̱n, shi̱ fi̱i̱r yaa me̱cce̱l kumyo, ko̱ na yaa me̱cce̱l she̱ wu̱ kwangshi̱n e̱, na wu̱ bwi̱i̱r, nke̱e̱bi̱ so̱kane̱ na mu̱ nkuwo kumyo di̱ nkwang nu̱m a le̱bdi̱r di̱, ka kwangdi̱l nunge mu̱ so̱ wu̱ko̱ di̱ shi̱ kumyo mu̱ yang nangshi̱ e̱, mmaa bu̱ nangshi̱. Ku̱ maa lamki̱n, lamki̱n we̱- e̱- cum cum, ke̱e̱n di̱re̱ na ntacci̱ lamki̱n she̱ di̱ ma mmaa te̱re̱, ni̱bi̱ nyo̱o̱ shi̱nu̱m fo̱o̱re̱l nangji̱. Kumyo nyi̱m bu̱ kaa nte̱e̱ du̱ku̱m yaa me̱cce̱ le̱ kwatake̱ she̱ di̱, shi̱ kwatake̱ nyi̱m bu̱ nte̱e̱ yaa me̱cce̱l kumyo ko̱ro̱, to̱b le̱bdi̱r re̱ she̱ kwangshi̱n kaa, ka le̱bdi̱r re̱ she̱ bwi̱i̱r bwi̱i̱r ko̱? Ti̱bshe̱ nyi̱m bu̱ fo̱no̱ adiyel nangji̱ she̱ atti̱n shii di̱ mmaa dablẹ, shii mmaa dablẹ na nangji̱ di̱ maa bu̱ti̱ di̱, mmaa kaa mi̱lẹ diin di̱. Ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ kumyo, nku̱u̱ra bu̱ ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ <noise> kwatake̱ she̱ maashi̱ e̱, nyi̱m bu̱ so̱ we̱ maa su̱u̱ tu̱ko̱ro̱. Na be̱e̱ adiyeshin di̱ ka nkuwo yaa me̱cce̱ she̱ di̱ nso̱tu̱ng di̱, we̱l su̱u̱ ko̱ro̱ mu̱ nkuwo a ko̱du̱ ko̱ro̱ mangke̱ yim ne̱ nangji̱l shiye di̱ ka ntacci̱ yekel ko̱llo̱. So̱kti̱ne̱ kwatake̱ to̱k shi̱ wani̱ nangji̱ bandi̱re̱, na di̱ mmaa di̱ kuwo nyaa me̱cce̱ le̱ shi̱ wu̱rre̱ she̱ o̱ shi̱ nnang do̱, di̱ ka nso̱tu̱ng. So̱kti̱ne̱ mu̱ nyu̱wo̱ so̱ shi̱ mlam bu̱, yaa shi̱ yang nang ke̱e̱shi̱, ka kumyo di̱, wu̱re̱ she̱ di̱ nye̱ so̱ shi̱ nlam bu̱, nangji̱ ko̱ mmaa shi̱nu̱m bu̱. Mu̱ nkuwo wu̱ ko̱ro̱ we̱ na li̱i̱r a kamshi̱n. To̱, fang bikel ke̱e̱di̱ ko̱nu̱ngo̱ mbi nyi̱ne̱ ke̱e̱di̱ so̱ nyi̱ kiye a kamshi̱n to̱b nyaa me̱cce̱ we̱ne̱ nyi̱ kuwoshi nkwang nyi̱ nyi̱ye̱ a kam ne̱ ya me̱cce̱ le̱ kwatake̱ na kumyo bu̱ kar fang mang nang fang nang maa nangji̱ e̱. Yaa me̱cce̱ she̱ di̱ su̱u̱ nyi̱ maa yim na bu̱tti̱n maati̱n kaa we̱l mi̱le̱ di̱ nyi̱ we̱ maa lamki̱n. Kadi̱we̱di̱ fi̱i̱r kar yaa me̱cce̱ le̱ bu̱tti̱n, na su̱wo̱ki̱n karci̱b mu̱ yang mmwi̱i̱ maa su̱wo̱ki̱n a kamshi̱n, mu̱ nkuwo to̱b we̱ na kanadi̱ kaa. Na mu̱ di̱ nki̱ye̱we̱ di̱ mangke̱ na kanadi̱ ko̱? Kwatake̱ yang mwi̱i̱ maashi̱ nangshi̱, kumyo di̱ yang mwi̱i̱ maashi̱ nangshi̱. Na kadi̱we̱di̱ di̱ nyi̱m nyim ne̱ ke̱e̱shi̱ di̱, ka we̱ na bwe̱ndu̱ maashi̱ e̱ na mu̱ nki̱ye̱ shi̱nu̱mo̱ kiye shi̱nu̱mo̱ su̱u̱ ke̱nshi̱n di̱ nlam bu̱ di̱, mu̱ di̱ ka nyi̱m. Na ko̱du̱ ku̱ nmaa nangji̱ e̱ di̱, kar su̱u̱ tu̱ko̱ro̱ nke̱e̱bi̱ tu̱u̱ tukkum tukkum a sang mo̱ mu̱ nyi̱m nyi̱m su̱u̱ro̱. Mu̱ yang nyi̱m dundo ku̱ yang yaa me̱cce̱ diin e, nunde ku̱ yim nangshi̱ le̱ ku̱me̱ kwangshi̱n e̱. Fo̱no̱ di̱shi̱ yaa me̱cce̱ wu̱ yang kwangki̱n e̱. Na ku̱ mmaa bu̱ nangshi̱ ku̱ mmaa dable̱ a kamshi̱n di̱, di̱shi̱ tu̱u̱ be̱e̱ti̱ke̱l do̱ku̱mke̱l nangji̱ a ti̱i̱bi̱re̱l kwatake̱ na kumyo, atti̱n ni̱bi̱ di̱ ka mmaa dable̱ a kamshi̱n, mandi̱ du̱ro̱ nyi̱m le̱bdi̱r re̱ ke̱e̱shi̱ ka nyi̱ne̱ nyi̱ne̱ di̱. So̱kti̱ne̱ ni̱bi̱ di̱ ntacci̱ ku̱u̱m ku̱u̱m wu̱ so̱ shi̱ nlam bu̱ ke̱e̱shi̱, wu̱ so̱ ko̱ tu̱u̱ wu̱ko̱ maake̱l she̱, wu̱ so̱ ko̱ tu̱u̱ wu̱ko̱ maake̱l she̱. So̱kti̱ne̱ so̱ ti̱ng na so̱ mi̱ nyi̱m nyi̱m le̱bdi̱r re̱ mo̱ nang wu̱ ko̱nu̱n o̱ di̱, ti̱ng nyi̱ mmaa bu̱ nangji̱ ko̱, du̱ro̱ ko̱ so̱ ti̱ng mi̱ so̱ mu̱ nangshi̱ di̱. Mu̱ nkuwo ye̱ke̱l langa di̱ ka ncero a kamshi̱n. Fo̱no̱ bar Kausa nkiye so̱kane̱ langa ti̱i̱ shi̱ mburo. <noise> Nu̱ba Maa nye̱ so̱ yo̱o̱ langkal mo̱ kab, yo̱o̱ de̱ langka bur. Keli wu̱ myi̱ yang maashi̱ na kwatti̱ne̱l nye̱ ki̱ni̱ng, te̱ti̱me̱ ko̱ nkara kara, nyi̱ kuwo de kwangdi̱, kwangdi̱l nunge, nyi̱ kuwo de ka- fe̱di̱ di̱, ka nyi̱ kuwo du̱ku̱m yaa me̱cce̱l nye̱ ka nyi̱ kuwo fanshi̱ na nye̱ bu̱ti̱, nyi̱ ye̱ nyi̱ so̱kane̱, tu̱u̱ nugel nye̱ nkuwo lo̱b di̱r re̱ nye̱ lamshi̱ di̱shi̱ tu̱u̱ nyi̱ yang maashi̱ e̱. Na ni̱bi̱ nye̱r ni̱n so̱ mmaa tu̱u̱ ko̱nu̱ngo̱ di̱, ni̱bi̱ nkuwo kuwo kar tu̱u̱ yaa me̱cce̱, ke̱e̱n di̱re̱ yang kuwo shi̱ na ko̱du̱ di̱ a kamshi̱n e̱ di̱, fo̱no̱ yaa bimo di̱ ntangka sabbu̱ti̱ na langka. Nang wu̱ fang ke̱e̱di̱ nbi de lo̱b so̱ nte̱e̱ wu̱ nyi̱ kuwoshi ti̱ng naa fang ti̱i̱ kabal we̱l ti̱me̱ kar kar we̱l ti̱me̱l nye̱ Najeriya, nyi̱ lamshi̱ ti̱ng nyi̱ kuwo maa shẹ tu̱u̱ nyi̱ lamshi̱ nyi̱ kuwo fang ti̱i̱ kabal nye̱ nyi̱ nte̱ndi̱ de̱ nyi̱ lamshi̱ maa nyi̱nu̱m tu̱u̱ kwange̱ nyi̱ lamshi̱ fang te̱ndu̱m du̱ro̱ du̱u̱r re̱ ti̱mẹ karci̱b, kuwo nyi̱ne̱ ti̱me̱ ko̱ karci̱b maa naki̱n wu̱ kwange̱ wu̱ kadi̱wẹdi̱ nyu̱wo̱ li̱ma she̱ be̱e̱bi̱l ti̱me̱l Najeriya nyu̱wo̱ dẹ kubine. Atti̱n we̱ na nyaka a ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ di̱ ka nkwang. Shii mu̱u̱ nyi̱nu̱m lo̱o̱ yin wu̱ bi̱ kwange̱, yo̱o̱ti̱n fang naki̱n ne̱ yin a kamshi̱n. Nyii le wu̱ ko̱nu̱ng fang kuuku, nu̱bu̱ du̱u̱ru̱m ne̱ nye̱ wu̱ mmaa naki̱n kar ti̱bshe̱ di̱ ndi̱bu̱ng, ti̱bshe̱ nyii le naki̱n e̱, yaa yang mu̱u̱ru̱ngkẹl ti̱b fiye we̱l fii maa bi̱ sobkin kar a ti̱me̱l tame̱, ma mmu̱u̱ a ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱. Ti̱ng di̱ nkwang ni̱bi̱ dam du̱ku̱m tu̱ko̱ro̱ karci̱b maa bu̱ti̱ a ti̱mẹ ko̱. Na di̱ mmaa bu̱ti̱ di̱, fang naki̱n ne̱ kwe̱e̱ke̱, fang maa sobkin a kamshi̱n, fang maa naki̱n kar ni̱bi̱ yang faari̱ng be̱e̱bi̱ naki̱n a nyine she̱ a nyine she̱, ti̱ng bu̱nu̱m na maa maa a ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱. Ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ we̱ na barka swi̱i̱ swi̱i̱, fo̱no̱ ni̱bi̱ di̱ ka nta nyakal ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ karci̱b, ki̱nal ti̱me̱ ko̱ nkaa ni̱bi̱ bi̱i̱le̱yi̱n daku̱m kaba di̱shi̱n, kaa ni̱bi̱ bi̱i̱le̱yi̱n nangbu̱u̱r she̱ lo̱b. Ti̱bshẹ ni̱bi̱ ko̱nu̱ngo̱, nyu̱wo̱shi̱ nkaa kubine di̱- di̱ ka nkwang fang ti̱i̱ kabal nye̱ na ni̱bi̱ a nyine she̱ bu̱lto̱ a ti̱me̱ karci̱b na bu̱tu̱mshi̱n kar, nu̱bu̱ ni̱bi̱ nte̱ndi̱ shiine, nyo̱o̱ shiine so̱ yaa shii maa naki̱n di̱ nu̱ba nyinel shiye nyu̱wo̱ti̱n li̱ma di̱ nkwang. shii maa naki̱n wu̱ kwange̱, shii yo̱o̱ taadi̱l Yamba a ti̱i̱bi̱r re̱ naki̱n ne̱ shiye. Shii yo̱o̱ taadi̱l Yamba a le̱bdi̱r re̱ shiye di̱, shii kel Yamba yi̱kar shiine a kam ne̱ naki̱n wu̱ shii maashi̱. Yamba di̱kti̱ shiinum barka shii yang maa naki̱n bu̱lta ko̱du̱ shii yang kwangdi̱ e̱ ke̱kke̱de̱k. To̱b ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ di̱ mbwang tu̱u̱ mbwang de̱. Ni̱bi̱ bi̱i̱le̱yi̱n nyu̱wo̱ke̱l- nyu̱wo̱ke̱l li̱mal ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱. Nu̱bu̱ yi̱ a suwokel tu̱m e̱, we̱ nyu̱wo̱ kubine shi̱i̱r karci̱b di̱ ka mmaa bu̱wo̱r ki̱ni̱ng, kar tu̱u̱ mu̱ nte̱m, mu̱ te̱m te̱m de̱ mmaa bu̱wo̱r a ti̱me̱l nye̱ Najeriya. Nyalal nye̱ di̱shi̱, nu̱bu̱ kuudu wu̱ nyi̱ mmaa shiinum te̱ndu̱um adure ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱, na we̱e̱re̱ o̱ shii nwe̱e̱r shii so̱ shii yang maake̱l nye̱ naki̱n e̱, shii nyu̱wo̱ taadi̱l Yamba, shii maa naki̱n ne̱ cire wu̱ te̱ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ karci̱b nyu̱wo̱ li̱ma, ti̱ng na ni̱bi̱ nyu̱wo̱ ma nyu̱wo̱ kubine swi̱i̱ swi̱i̱. A nunde le cuwokel tu̱m, ni̱bi̱ we̱ nyu̱wo̱ kubine a te̱mke̱le̱ tu̱u̱ ni̱bi̱ fati̱ a nyine le a te̱ti̱me̱, Nu̱ba Maa nyalshi̱ so̱ mbu̱mnyaccal battile fatti̱n a Bu̱lle̱ tu̱u̱ mu̱ ncuwo de, na nungel tu̱u̱ a bun ne tu̱u̱ a lo̱o̱ kar nyi̱ fatti̱ shi̱ a bo̱o̱re̱ adure nyi̱ faam she̱l- dangme̱. Na nu̱bu̱ kuudul nye̱ ceko cek bu̱mnyaccal battile ko̱ ni̱bi̱ fatti̱shi̱ a nyine le tu̱u̱ kar ncuwo de di̱, ti̱ng na kubine. Maa maa swi̱i̱ swi̱i̱. Fo̱no̱ ko̱ kubine takke̱l ni̱bi̱ mu̱ wẹ na kwaan mu̱ cuwo tu̱m, fo̱no̱ ma mu̱ mandi̱ tu̱u̱ yang yi̱karke̱l mo̱, ma mu̱ di̱ ki̱na, mu̱ mfaa bu̱ du̱ro̱ yi̱kar ni̱n di̱ ka nyi̱ye̱n ki̱na yaa mu̱ cuwom tu̱m kwangshi̱n e̱ di̱, kubine we̱, di̱shi̱ bwe̱ndu̱ be̱e̱to̱ ki̱ni̱ng ni̱bi̱ bu̱nke̱l le̱ she̱l- dangme̱ a ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱, so̱ ni̱bi̱ mbu̱n she̱l- dangmee̱, fo̱no̱ yim ke̱kke̱de̱k mangke̱ a ti̱me̱ ko̱. Mwari̱n ci̱ki̱, ko̱nno̱ ci̱ki̱, fo̱no̱ fang ti̱i̱ kabal nye̱ nu̱bu̱ kuudu, yu̱u̱l shiye, mangke̱ na ke̱e̱di̱ saashi̱ e̱, a ndur te̱e̱, a ndure kar tu̱u̱ yaa me̱cce̱ na nyi̱mki̱n ne̱ shiye a munjo. Na mwari̱n a lo̱o̱ di̱ ndam ni̱bi̱ cuwo tu̱m di̱, dooji ni̱bi̱ cuwo tu̱m di̱, dooji nu̱bi̱ yang faa she̱l- dangme̱ mfe̱? She̱l- dangme̱ mangke̱, dooji nu̱bu̱ kero mfaa bu̱ ko̱du̱ kaa sottin ni̱bi̱ mbwang be̱e̱bi̱ kaye̱.